पास पोर्ट मतलब राहदानि एक आधिकारिक सरकारि दस्ताबेज हे जेहति हमरे हम्मर पहिचान आउ नागरिकताके प्रमाण देहति । यि खासमे बिदेश जाइ बिरिया काम लगता राहदानिके काम पहिचान करैना, बाहिर जाइक मनैंन लहना भिजा आबेदन करेक तहना दहना सरकारि काममे उपयोग लगता काहिककि उ मनैं प्रयोग करता जौन बिदेश या बाहिर ति औरे देशमे जाइक कोसिस करता ओहका तहना बहुत जरुरि रहता । काहिकि यिहका प्रयोग करके हमरे एक देशति औरे देशमे सहज तरिकाति जाइ सिकत होइ आउर आइ सिकत होइ ।